شوفو انا هو المحامي على كوكب الارض انا هو البطل الخارق هلى هدا الكوكب اي واحد يحاول يتعدى على الكوكب اديالي لازم يتعامل معايا نحدركم انا نتيري لازار من عينيا وندربك نوجعك